Ngik thoo ngik tuwagha tuwaghana nsik jzitsa ude ude nitse ude kita kulo bar masa da digalkatic kath <hesitation> katha katha masu asukha vuk man masa da bar buk khana bar buk yuwe burbuk khogo barbuk yuwe tu tughu loma da barkha masa da barkha yuwe kullum min ndikina to da sokha da tuwofa nga digit invakka tuwaghana biya gat gata gata da nighe nigha ud bir nasana toh da tuwo tuwo bna bna toh aso zil mughe tar to nga zil mugha biya jzitsa ngik zir ɗakal witgha ndikina da mbu masa me tsitsin ya intar sigha inna bar masa amma deso thirna ude ndikina da wujga kha ndiki na ma nga tuwa tar bi da tuwakha vuka ude bar masa toh khmmmmm avathama toh aso dada zi zikin ndukan bar masa toh man masa da gwarlava zil nughe tar ndikina wara ina wan wan a kath gak a kalgathena aso zil mugha to da so yuwe ɗa bir yuwe da bar maso jzitsa wuɗa fatathirna ma <hesitation> man magani soro tar wata piya piya dagh magani da ɗika mugha tsatsin da tinɗ. Toh ngik kakho tir na da suo thima ude <hesitation> ngude thana toh kakho nakam uda de damana <hesitation> ngalva amma da so zil mugha tar a ah ngada gwar gwar lava biya tinɗ niyi da masgakha wata piya piya nga gulzinjze ngik gujzinjze untuk thana kan toh gujzinjze ga taɓa taɓa <hesitation> ina tha gbiya amma da zil mugha biyo ao thirna ude gud ser kam agangada yarda yarda thana biya fa se zil mugha tar jzitsa <hesitation> murya sar ma da tsintsina murya zil mugha na aso zil mugha agwar a tsitsin thana toh da gwar lava fatsa thinema adalda vuka <hesitation> adalda vuka <hesitation> su kaf tar ziya khuba yuwr tare <hesitation> in gughe toh da digal tare usufe tamo usuge tawo da gwar zil mugha pukaɗib kaɗib pukaɗib dago tar invuk sir ghwayo aso ngile da ghwaya mugha tar ingwar ndikina gabba ɗiya tsantsinka jzitsa jzilzarma ungwara ghwaya mugh lnina aso ngile da ghwiya tar bug bug bug bug se mugha to usuge kada mugha da sawal tar ngwaɗa ude ndikina tha tsa tsin <hesitation> sa za za <hesitation> zil mugha tar kam ah tsatsin jzitsa wuɗa alama daman alama zil mugha de ah tsatsin thaɗndikina. To <hesitation> tunagha ndikinma tsatsinma baa miya nsik nga yuw biyo da da digalkha nigha nigha gud sire nga <hesitation> nga ai nga yuw biyo da digalkha inka yuwe nga a mɓasu masci lavak sare da digalkha gatha gatha masa va da barkha masa vuka tuwaghana amman gabba ɗaya ina lava kan jzitsa adenga mugha tar biya tsatsintar ha a ha mugha kitakul kinda biya tsatsin tha tsitsin tuwaghe tha tuwaghe in g kathga ude gaba ɗaya jzitsa zir ƙhiɗikan ma inso vuk sireme tsatsin ina zir ƙhiɗikanna ga gwir lava ɓiya anna tha <hesitation> ude min khakuɗe ndikina to da siwal thir ude kam ah jzita hanci fusko tumbi gabbi ɗaya da ghu khubga za kakho sire se ndiga ude ngiɗ mugha sar kam gabba ɗaya in kathgatar amma thirna ude kam ga ah nga. nga so bi alamama da man alama kuma da ghwiyatar babbabbabbabb ghiraka maman gughtar da ngik li gle aso kam se ghwaitar mughe toh zil mugha da kwir kwara ghwaya tamo da ghwaya gagaga gagaga se sau mugha ammi fitsa ghirak <hesitation> ghrik shek khuɓo yuwe me digal timo da khuɓo yuwe kha kure da digal tamo digal fatai ga wure wit gho da wuro witgha tar gabb Ngik ghide ghidana da digalkha vuka gughe da mana farauta kure ziya <hesitation> ngla tuwaghe ziya nglatha toh gih ghidana ngiga ngiga khankali sa kitakul da sawal thlirne ude ma jzitsa ghidava da ghidavaha ai in ngik khakhu ɗe invuk sire in ngik ghida ngik ghida man galva toh da sawal zil mugha tare ndikina yauwa se ba bindi sar na ta da man de ɓiɗafka ƙiɗik ƙiɗik ƙiɗik ƙiɗik ƙiɗik usam usam wam da gwar haha haha aka <hesitation> ghai sar da ngura ghei sar ndicino saida manna har haɗa khaɗa khado toh usam laure usam kure usime saide bindi sarna ƙirɗik ƙiɗik ƙiɗik ava bindi sir toh da ƙiɗa utsiya sar ndikino da ghura ghayo se haha haha se ava ghre sare ndikina intuk ghaya se da babuga ghre sir intuk ghaya toh usamae da da kwar vuka zil mugha tar toh zil mugha kuma zere ayo use sawa sawa use to ngik dagha ai ghida shide fitsa thirnr dad zika ne da babuge ɗatha ntuk ghida bab dad zikana usukdad zikane da mes masa ghar sar de masakha ghir sir ziya tubulke sar khar digal vuka utsiya sar. To amenga gasuwa kure inman gaisuna ghida fa invuk zil mugha sar to da khiviɗe kuma in jzigan jzigan intuk ghaya mugha ndikna jzitsa rek ude da digal <hesitation> witgha witgha nɨgha nigha ghidana nga nga man boci biya ai nga kharbiya lanlan biya nigha nigha jzitaa iri ude to da sawal kha da bubuga zigamuho intuk mugha in tsintisna lavo ha lavo zil mugha sir biya toh da tsif zaro kha khuɗe ndikina khakho khakho khokho da gwar lavi ware ina warna ka da zikana ka fa toh da aɗuwa <hesitation> galva amma khakuɗe sar atsita tsaba akal gakha biya toh jzitsa ghidavama da ghidava ha invuka <hesitation> ghidana ghidan ngik khakuɗe amma tsatsin ina dik mugho ina zir mugha biyo ina zir mugho ina dad mugha ina dada mugha biyu in bab mugha ina bab mugha biyu daghan tsaskha ghida <hesitation> futa mar toh da digal vuka <hesitation> gughe se <hesitation> da guyave da guyave intuk <hesitation> gugh ndiking wur da sawul <hesitation> gugh mar warda sawal gur mar gugh mar <hesitation> mana farauta intar to nga farauta nga ghida kam ghwara ghida. Amma khakhuɗe to gata <hesitation> a kathagaha ghida biya da ghida da ghida fa ter harda sawal vijhe ma se da <hesitation> digal kha <hesitation> invuk asibiti biya kana ghwarba ghidif sar biya ngiga guɓa amma in kathgaka zil mugha kam har gai suwa mantar usame da kwar khawo zil mugha kuma se masa ghre sare ziya dibgal sare sunnu sannu sannu sannu da gwarkha usam use use use tsatsin lava marfa h kalgha ma <hesitation> lava mare ghida mar in tsintsina ta jzitsa ude gida invuk ausa da tsin hausa <hesitation> jzitsiw ghida in giɗa yar magh za <hesitation> tsatsin ya <hesitation> ga da kwar biyo amma tsitin lar lava.